Mund të jetë i dobishëm të shkanjon cukari të rafinuar me alternativa natyrale, si stevia ose mjalti, graxie të indeks glicemik më të ulët e tire